Laha zaho handeha hanao vakansy aho ka misy olo miaraky mipetraky amiko eo fe samy trano hafa, volaniko avao hoe, ao mba tondratondraho le folerako io mandrampiaviako.